إجازتي المفضلة هي عيد لضحى. أستمتع فيها, لأنها تجمع العائية والأصدقاء، وكلنا نتشارك اللحظات الحلوة. الأجواء تكون ملييانة بفرح والأكل طيب، خاصة اللحوم والحلويات. وكمان, آني احب اللحظات التي تساعد فيها المحتاجين، وهذا يعطي هذا العيد معنى أكبر ويحسسني بالمحبة بين الناس والترابط.